<hesitation> الأفيال بتحب تعيش في مجموعات جماعية مع بعض <hesitation> ودائما بتكون مع بعض عشان بتحمي <hesitation> نفسها من أي عدو أو أي خطر جاي عليها فبيحبوا يكونوا في جماعات